اللي أبى أسويه وأوصله بعد عشر سنوات إنه يكون عندي البيزنس الخاص فيا ما أكون أشتغل عند أحد، يعني أنا من أحلامي إنه يكون عندي مركز طبي <hesitation> يحتوي على جميع التخصصات، أنا تخصصي الأساسي طب وجراحة الفم والأسنان <hesitation> لكن أبى كمان يعني يكون في تخصص طب بشري، طب أطفال يعني بتخصصات الطب البشري طب أطفال طب نفسية زي كذا، يكون المركز يحتوي على جميع التخصصات الطبية.